Mi yidi fijugo tamre ngam do jartina bandu am. To mi fiji mi warti bandu am pat do jarta mi wala nana chomri denbo do bedda njamu bandu goddo.